كان <hesitation> كان زمان في يوم من الأيام، كان في شبح يخاف من الظلام، وكان يتجول طول النهار في الأماكن المهجورة، لكن أول ما يحل الليل يختفي فى زاوية، بس في يوم قرر يواجه الخوف ويكتشف إنه مو كل شي- مو كل شي <hesitation> لازم يخاف منه.